Сад, наваду нӯҳ, наваду ҳашт, наваду ҳафт, наваду шаш, наваду панҷ, наваду чаҳор, наваду се, наваду ду, наваду як, навад, ҳаштоду нӯҳ, ҳаштоду ҳашт, ҳаштоду ҳафт, ҳаштоду шаш, ҳаштоду панҷ, ҳаштоду чаҳор, ҳаштоду се, ҳаштоду ду, ҳаштоду як, ҳаштод.